Rí naj- najmúú xa̱bo̱ ge̱jioꞌ, phú wapha najmúu̱ yatso̱, <noise> xóó tsíjmaa guéño ikhaa xó itháán xa̱bo̱ aseitte̱, rí tiémpo̱ xúge̱ꞌ, nákhí neꞌne púro̱ jma̱á ikhaa yatso̱ ijmúu̱ rí <hesitation> na̱ꞌkha̱ rí xúge̱ꞌ máwáa rá. Na̱ꞌkha̱ rawaná tígúu rí yatso̱ a̱ꞌkhue̱n. O <hesitation> ikhaa rí ithan xa̱bo̱ rí miꞌtsín rí nutháa̱n aseite̱, ikhaa rúꞌkhue̱n najmúu̱n rí xúge̱ꞌ, n <hesitation> uu rí wáa n <hesitation> uu wáa rá, n <hesitation> uu rí tsígi̱ꞌma xu̱u̱ꞌ tráste̱, xí tséꞌne ndaa tiꞌñá guéño, ke xó rí yatsi̱i̱ a̱ga, phú naꞌne, na̱gi̱ꞌma góonꞌ xu̱u̱ꞌ ne̱, <hesitation> ríga̱ xu̱wa̱á o <hesitation> xu̱wa̱á xtá mbo̱ꞌ, na̱gi̱ꞌma xu̱u̱ꞌ rí yatso̱ꞌ a̱ꞌkhue̱n. <noise> xómá rí ikhaa rí iya rí miꞌtsín a̱ꞌkhue̱n rá, rí nutháán xa̱bo̱ aseite̱, tsígi̱ꞌma góon xu̱u̱ꞌ ja, mbá khaꞌwo má̱ eꞌne khaꞌwuu tsígi̱ꞌma xu̱u̱ꞌ, rúꞌkhue̱n juun rí, i̱wa̱á máꞌ najmúu̱ ikhaa rí <noise> iya rí miꞌtsín a̱ꞌkhue̱n, rí nutháán xa̱bo̱ aseite̱, ikhaa rúꞌkhue̱n juun rí najmúú xa̱bo̱. I̱mba̱ mbu̱júꞌ. Aan <hesitation> najmúú ma najmúu̱n má yatso̱ mangaa, najmaa paa̱n, na̱gu̱ma meda, meda thawuun itháán xa̱bo̱, meda bupho, <noise> itháán xa̱bo̱, ikhaa rúꞌkhue̱n najmúu̱n yatso̱. Rí mbiꞌi xúge̱ꞌ, <hesitation> rí mbiꞌi xúge̱ꞌ ráꞌ, i̱mba̱ inii rí najmúu̱, rí xúge̱ꞌ rá, na̱gu̱ma mújúun thana, rí g <hesitation> a bupho̱ a̱ꞌkhue̱n ndaa ra̱ndátiꞌñá guéño ne̱ rí, na̱nguá ndaa tiꞌñá, jamí xúꞌkhue̱n buéna̱ wáa máján waba ne̱, ikhaa rúꞌkhue̱n najmúú xa̱bo̱ rí xúge̱ꞌ.